<hesitation> telafonoo loŋ ne saayiŋ pasiko n te la dindiŋo n na caatoo jeneba, niŋ n ŋa n na talafonoo laandi buŋo kono, a ka naa le a ye i ñuŋ a dunta dulaa faŋo to nte maŋ wo faŋo loŋ i se a je niŋ a lafita tiyaataroo juubee la a ye a juubee, niŋ a lafita filimoo le juubee la, a se a manipulee fo a ye wo taa a ye juubee, a se duŋ dulaa to, nte buka wo faŋo loŋ.